Banki <noise> de la <noise> zi'an ti ba tara ligeri kina biŋera. Di de la zi'an ti ba kina yɛsera ligeri. Di de la zi'an ti ba kɔɔsera sukuu duma gɔnseto ti fu nan ni bɔta fu kiŋɛ sukuu la puan ni, la nara tu fu da nyaa dikɛ gulesɛ, ta'asɛ bo sukuu la ti fum boti fu wa'am mɛ na la. Banki de la zi'an ti nɛreba kina tɔ, pɛmesera ligeri. Banki de la zi'an ti gɔmena bii n sɔi n miŋa daana bii duma mɛ ze'ele ti di suŋera ti nɛreba nyɛta tuuma bini me tuna. Banki de la zi'an ti nɛreba bɔna bini tuna daarɛ woo vom tuuma n tari suŋerɛ paara asaala vom puan.